Karazagna toetrandro aminay aty ndraiky a telo fogna, lohataogno amin'ny lera amin'ny andro mafana be regny de rirignigna amin'ny le mangatsiaka sady le manorankoragna regny de misy ka le fahavaratra de regny andro le mikomy le mitselatselatra regny misy latsabaratra regny.